Zaho zany tsy de presque misakafo amin'ny hôtely io satsia zaho olo mazoto miketriky, fa lafa hoe miasa regny de fa miketsiky avao moa zany zandriko hoe agnatero sakafo aho fa zaho kindraindraiky vasa laha hisy hoe indroa isaky ny vola raiky, de ny hôtely presque tia hihinanako zany gn'azy tsy mihinan-kisoa regny. De misy hôtely kambana zay zany presque hihinanako agny am'faritsy misy anay agny zany misy an'zay satsia zahay tsy mihinan-kisoa sady soa ketsiky, magnaja olo sady mandray olo. <noise>